. Ƙéd. I,’bá. I. tá. I. ṉáṉ. I. tio̱ṉ. I. tioked. Itiábá. Itiái̱tá. Úsúkked. Duọp. Dúọkéd. Duọébá. Dúọétá. Dúọ éṉaṉ. Éfúd. Efúdkéd. Efúdébá. Éfúdétá. Efúd éṉaṉ. éliḅ